Ñanemiari rambueve paz jokuae ñee sevegua oipota jei ikavi yaupiti mopeti rami ñamomirata arakua yave ñamomopeti mbae tekoreta yave erei mbaetiyave yavaiyae yaupiti vaera kuae paz jeivae